Wana pariyowa ya'e awariya re'i esena pisarunse umpa umjunusalae le um sosa lae le tehe eru na umite tam ni yo unaru ma'e uputi puti puti, aware la'e isa aware nalo'o tulu tulun la aleisin mo reisa monae na pokae iniyo, wana um na'i awalesa ma memena sa si pake ene aware tam, pariyo tam, naisa si pake e ahuite sei si hutun waeleo ahuite si tunu kasibi yo han ahuite, mo ite pamuri reisa duniyai hekan li le, duniyai ye eluas ini le, ma'e mo sapariyo umusa awari jadi pario la'ere isa nalo'o ituwae ootune, aware la'e reisa itunu waele sin i una wera tumata he ana se an, i una amane maksud oli ke sai, una olama luma la'e se iseheberalo'o pinamouwa se eseberal sae mane, e aware lae re'i jadi umnaru roe roe, mo kalu lau poka rusa, itei mula helu le, awari pario, ehu eru reisa ihale Bukan na i eu tiyahanue tou pota, ihale pariyo, ihale awari, unaem ama memena sa, si pake pariyo awari tam, lau pamuri lo'e pariyo rolama tamauru sa se pake ene, urune si tipa waele ya urene, si hisewera yane, taela si sewera yane. Olama awari tam, jadi kalu bole um saka pariyowa re'i, lo pariyowa awareya reisa, inasasa sasa, awariya pariyo, ne reisa nam hese olama luma laleire'i mo una ne, pinamou se, mo una um sidi se, musae sa awariya reina, awariya reisa, awariya la'a re'i, bisa una lo'o waele una waelesin, bisai hese wera lo'o pesta, bisa hera wesewera lo'o tumata si asawa, jadi awai laere isa le guna he ana, awari pariosa reguna heana teriye, lo'o hisiolama ama an ne luma lalei, ama basudara si, si sae mane kalu si oha si otiye mane. Kalu si oha si otiye le alaisi hai otiyeru alama si na lo'o si hese si sae se sae sa itirue yo, karna iti ehu ei sai hidup Olama mane isa le jadi itama yo si resiye, se si resiyo itama emen ehu ei harus i saire baku irei otiye alae sai otiye aae sai yo. Sai nana alae sai, na lo'oi huwei hi hidup sa rukun olama amane la reire'i, bae olama sarane, bae olama hindu, bae olama isilam. Ehu ei pake awaresa, i harus i, isaireyaru si baku tuwelama adati hiya, tuwelama agama hiya, hau ama pariyowae la'e isi ama awariya lae isi, lo alau atanaiya amane sa, hauwe pariyo, hauwe awari, parikukuso nalo'i humtun hala se, tunsae se, seawari ye la'eyo, yeutun werahe ana. Weratumata si an lo'on ne pesta, si an lo'on pinamou, si an lo'on sae mane, onam amane lae re lalei reisa, ite olama anan mae lae resa agama ehu ata, jadi kalu olama na si otiyeru se alama na lo'o si sidi, itiruwe leuwe si se olama lo'o siyasawa, itere leuwesi. Pariyo itamaam pariyo berarti si resipari wale mere yo, jadi sae mane harus ite uwe hidup olama na oro'e ro'e, jadi amasae, se sae teristimewa lo'o pariyo le i Pariyo awari sareguna re ana, iguna wera lo amarua, i una wera olama loama amarana, jadi olama amane lalei risa ite olama hidup, reisa hidup bukang ite amarua tam, ite a upum ata reile, isilam, sarane, hindu. Mae, mae ehu'e ehu'ei nei i si pura jadi ama parewara isa olama na i una <hesitation> lai isa, tai isa isa'i, isai isa'i ya'e, pareum nalo'o ihese umresa um tun waute yaeya'e tun mareya ya'e, parelaare ile, haware la'a reisa nalo'o i huna pesta se, i una sae atane atule awareya re ihu, sebab olama ite aneisa, ite agama ehu ata. Jadi teristimewa sala ou ama olama arana use eilama reisa se an paran tam, si an i taman ne awari na ipakeru hari hari rei tam mo reme na iteheru apu apu ite ne i rarinieru me le, jadi kalu si ohasa si hiseyaru mele yo, jadi olamau ana lewem reim, sae se sae pariyora sam ruaru ro'e ro'e, na olama duniyai re na roe, na lam lau duniyai re'i Ma e kalu siresi susa tama susa siresi tanaei itamatane eu pake mauulu mauulu pariose pawarise saemane eu pake mauulu mauulu naloo ehuwe opalio ehuwe orang ehuwe se laupao ehuwe naloo na ih pi saire pi ka ih paire aemo maelowa rumai maena ihe hidup mo lama maulu maulu o lama ama ama ni rei